Ayi kedeka farja en kaila batar ayin eskimoni okagon usa yani miradi la eska fa mirmu ayilon mirkega ayilan togie ownae gon aiga duhin fa gon nadir nuda goon oyei anga fa koshobr wida gon tangadila bangid la kome bangi nana ayie doha mel echi koi eski merenan eski koyie ga dogenan eski go fenty ga sukenan eski kagg a dogena eski kagg a doagmo kag a dogkega tawli nader